Eo amin'ny efatra eo ny ampola an-dranognay atoà, de tamin'ny io efa io matanzaka sara io vidiako de sy de manolo, i nagnoloako agnazy farany zao defa-efa teo amin'ny egnim-bola teo e fargny.